Waakuteeka omuceeri nikirugiirira omuceeri ogu waaza kuteeka niguuha kandi nigwingana ki, Omuceeri hariho ogw'okutoorana ogu okugura gutooriine n'ogu okugura gutatooriine, waagura ogw'okutoorana oine kubanza waatoorana. Waanoyenda kuteeka, nkaanye naaza kuteeka, nimpimisa ebikopo bya nice. Naaniinyenda kuteeka half n'ekikopo kimwe kya nice, ninkiteekyesa ebikopo bishatu by'amiizi. Noota ebikopo bishatu by'amiizi aha safuriya oteeke aha mahega, then gaaheza kubira, otamu omuceeri then oku- okugugyenda gukusa, kubira n'okuhika aha kusa nikwe okugyenda nookyendeeza omuriro, waarekamu omuriro mwingi niguhendera gusiriire. Nikwe okugyenda orikukyebera amiizi, orikukyendeeza n'omuriro kandi ofundikiireho kugira ngu guse gurugemu eki orikwenda.